د ډسمبر میاشت ماته دنوې هیلو میاشت ښکاري هوا سړه وي، خو زړونه ګرم وي. خلک له کورنۍ سره یو ځاي وي، جشنونه نمانځي، او تېر کال ته ګوري .دا میاشت د خوښۍ، یادونو، او د نوي پیل لپاره د چمتووالي وخت دی چی باید امده اوسی